<hesitation> Fananaovana saosy <hesitation> curry ndrekany <hesitation> alainao aby si zay ohatra hoe epice tianao de ataonao anaty lapoaly de ataonao menaka na ataonao rano kely de rehefa vita iny avekeo a de rarahanao a <hesitation> curcuma amizegny izy a iny mampamavomavo ananjy a de vita ny curry.